Sa kira, penting skali kalo kenal wanita sebelum tong menikah. Kenapa? Tong harus kenal dorang lebih dulu biar supaya ketong bisa lebih tau de punya apa sifat, de punya kelakuan atau apa karakter kah? Itu harus pelajari de betul-betul dulu supaya nantinya ketika ketong dua bersanding untuk hidup bangun rumah tangga to, itu tidak ada apa kecemburuan-kecemburuan, tidak ada masalah-masalah terjadi didalam tong dua punya rumah tangga. Nah untuk mencegah hal-hal itu, tadi kembali lagi, tong harus mengenal dia lebih dalam. Dengan cara apa? Ketong mulai pacaran. Itu pentingnya tong pacaran itu. Jadi, pentingnya pacaran itu mo entah lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, selalu mempelajari tong satu sama lain. Pelajari tong satu sama lain. Supaya tong lebih mengenal kitorang dua, lebih mengenal, lebih-lebih lagi dari pada itu. Nah, jadi ketika tong dua maju ke jenjang yang nantinya serius, itu bisa ketong dua sudah tau, oh ko kurang ini, ko kurang ini disini, ko kurang ini disini, kaya-kaya begitu, saling-saling itu, saling-saling membenahi, tong saling-saling Saling bentuk, saling membangun, mana yang jadi ketong lihat rumah saja rumah, kalo ketong mo bangun rumah, tidak langsung ketong bangun langsung barang jadi besar keatas, trada! Kita lihat dari de pu fondasi dulu, fondasinya ini bagemana, su kuat kah belum? Nah, adoh ini belum kuat, tambah lagi, tambah beban semen lagi apa biar lebih kuat. Naik ketong susun batu untuk rumah, tong liat adoh ini su kuat kah belum? Ah belum, sudah kasih lagi, bangun mungkin kasih tambah semen ka apa ka begitu to supaya lebih kuat. Naik lagi ubin-ubin diatas, tong bikin semua apa tong lihat ini jang sampe tertiup angin rubuh. Ini filosofi, filosofi dalam kitong memilih pasangan sebelum nantinya tong menikah. Jadi tong pelajari seluk-beluknya dulu, tong pelajari de lebih dalam dulu. Ko ini sperti apa, ko ini sperti apa, dan pentingnya lagi tu, paling skali tu kalo apa <hesitation> ko lebih dekat lagi deng de punya orang tua, keluarga. Jadi ko kesana tu, ko bisa. Jadi tidak hanya de juga yang liat ko, de saja yang lihat ko. Jadi ko punya sifat, ko punya kelakuan itu ko bisa kasih tunjuk ke de punya ortu, orang tua juga. Jadi, apa yang mejadi baik untuk ko, apa yang menjadi tidak baik untuk ko De pu orang tua bisa lihat dan de pu orang tua juga bisa benahi. Anak, ini yang sa pu anak tra mau. Ko harus rubah, ko stop begini, begini, begini. Yang tidak baik, ko hapus! Nah, begitu pula perempuan juga, apalagi ketong pihak laki-laki nih, kitorang punya orang tua itu pasti paling kejam, pasti paling jahat skali. Jadi, harus perempuan datang ke pihak keluarga juga supaya kerong punya keluarga juga liat, keluarga lihat- akhirnya <hesitation> pihak keluarga tong pu pihak keluarga lihat ah anak perempuan ini begini, begini, begini, begini bagus! Tapi harus rubah begini, sa pu anak tidak boleh <noise> sa pu anak tidak boleh terlalu apa diinjak-injak bahwa dia itu kepala keluarga, begini, begini, begini. Nah dengan adanya hal-hal itu sebelum menikah sebelum menikah- masih pacaran saja ketong dua sudah kaya saling kenal dekat, sa kenal de pu orang tua, de kenal ko pu orang tua. Itu bisa memperkuat ko, ketika nantinya ko sudah mau siap untuk bersanding hidup dengan dia. Nah jadinya tu kaya <noise> jadinya kaya kaya- iyo saling ya itu memperkuat skali, sangat memperkuat untuk kam dua nanti bisa satu rumah, bangun rumah tangga, jadi, ketika ada masalah-masalah kecil terjadi dalam tong dua pu hidup begitu, sudah tinggal datang bicara, duduk sama-sama, selesaikan, tanya ko pu salah mana, sa pu salah mana, tadi apa penyebabnya, trus kenapa sampe bisa begini, begini, selesai itu tong dua berdamai, tong dua berdoa, damai semua selesai. Nah itu ketika nanti tong sudah nikah karna dasarnya dari kitong awal pacaran itu sudah terlalu kuat, terlalu kuat skali, karna dari awal tong jalan bertahun-tahun tu sudah saling mempelajari satu sama lain. Akhirnya kaya su tidak diragukan lagi, mo angin besar bagemana pun badai, guntur kilat juga aman saja, tong jalan aman saja